Benedikta Eik hafði leitað föður síns í tuttugu ár þar til hún fann

hann loks í fyrra hún frétti af því rúmlega þrítug árið nítján hundruð níutíu og sex að hún hefði verið

tíð og væri dóttir annars manns að nafni Gunnar Höskuldsson Benedikta er gestur okkar í kvöld og hún ætlar að ræða þessa erfiðu og flóknu föðurleit við okkur en fyrst ætlum við að sjá brot úr viðtali sem hún gaf Kastljósi fyrir níu árum þegar hún komst í kynni við Gunnar en atburðarásin tók á sig heldur óvenjulega mynd þegar leið á þeirra samband hann og konan hans hún er algjör perla sko

tóku mér alveg rosalega vel og þá eiginlega svona kemst ég svona meira að því að búin að fylgjast með mér í öll þessi ár þau áttu þrjú börn saman og öll vissu börnin af mér sko þannig að ég eignaðist allt í einu annan pabba og svona nánast

þau voru öll yngri en ég hafði hann einhvern tíman reynt að hafa samband við þig í gegnum móður þína áður veistu það sko hann fékk að vita það þegar ég var

ég vildi bara hafa mína fjölskyldu og ekkert vita af þeim sko þannig hann ákveður með

ekkert að hrófla við því hann Gunnar og ákveður að halda sig þá bara til hlés því þetta sé mín ákvörðun komu þau skilaboð frá mömmu þinni veistu það já svo bara er þetta tóm sæla hann hittir

kemur í bæinn og hittir krakkana og er alveg náttúrulega í skýjunum með þetta allt saman og við öll krökkunum fannst þetta æði Gunnar afi á Húsavík svo finnst mér einhvern vegin að rétt eigi bara að vera rétt og ég hef

í gegnum árin verið að vandræðast alltaf með þetta föðurnafn og er þarna með þetta Scheving nafn fyrst Sveinsdóttir og þannig ég vildi bara klára þetta í eitt skipti fyrir öll og þá bara yrði ég Gunnarsdóttir svo við förum í það að gera það klárt og þá þarf að fara fram d n a ég mamma Sveinn og Gunnar förum

öll í d n a svo líða einhverjar vikur og svo kemur niðurstaðan eitthvað rugl Gunnar er víst pabbi hennar mér hefur alltaf þótt rosalega vænt um Gunnar og þetta er rosalega góður maður en auðvitað var þetta voðalega vandræðalegt honum fannst hann samt bara honum fannst ég samt vera dóttir sín en lagalega séð var ég ekki dóttir hans velkomin Benedikta

kannski tekið á að horfa á þetta gamla

það hlýtur að hafa verið mikið áfall fyrir ykkur bæði þig og Gunnar að komast að því að hann væri ekki faðir þinn eftir allt saman já í rauninni og

búinn að þekkja mig innan gæsalappa lengur en ég hann þannig þetta tók rosalega á hann í raun og veru gengur út frá því

er þrjátíu og eins árs þá er hann búinn að vita af þér þennan tíma í þrjátíu og eitt ár alveg frá upphafi en hafði sig aldrei í frammi nei að ósk mömmu já þú fékkst mikil viðbrögð eftir þessa umfjöllun Kastljóss tvö þúsund og átta hvaða viðbrögð fékkstu bara

frá fólki mörgum fannst ég voða dugleg en aðallega frá fólki sem hafði svipaða sögu það er bara öðruvísi en það höfðu tveir menn samband við þig eftir þetta já svo

keyrum það í gegn sem sagt þolinmæðin verður að vera til staðar en hún er það ekki alltaf þannig ég greiði þessar tvær d n a prufur til að drífa þetta í gegn en það kom síðan í ljós að og leit þín heldur áfram það er oft talað um fólk sem kemst að svona hlutum

sumir hafa enga þörf fyrir að leita uppruna síns en aðrir eru svona alveg inn í bein og hvernig var sú tilfinning ég

þetta lét mig aldrei í friði svona friðlaus alveg og fannst þér bara eins og myndin passaði ekki fjölskyldumyndin sko púsluspilið passaði aldrei nema þegar ég var ekki þar inni þá var púsluspilið í lagi og þig hafði grunað þetta en fékkst það svo staðfest

þú heldur áfram að leita að föður þínum án þess að fá nokkrar

vísbendingar um hver hann er en svo dregur nú til tíðinda í fyrra þá færðu símtal já ég fæ símtal frá manneskju sem ég veit ekki einu sinni hvað heitir og hún segir ef ég get hjálpað þér viltu þiggja hjálpina og ég sagði náttúrulega já takk en þú vilt ekkert greina frá því hver það var nei og ég gæti það ekki einu sinni því ég veit ekki nafnið á nokkrum vikum seinna

símtal með nafninu Eiríkur Guðjón Ragnarsson heitir pabbi þinn og ég gúgla nokkrum tímum

kemur í ljós að hann hafði dáið þremur árum áður þetta er sem sagt tvö þúsund og sextán og svo þegar ég fer að lesa

var giftur systir

þessi sem átti félagar í gamla daga þeir voru ungir pjakkar og eitthvað fram á fullorðins ár þannig að systir Gunna

pabba mínum en þegar þú sást mynd af honum hvernig varð þér við blá augu það passaði þannig ég alveg þekkti svipinn þegar ég sá þú sást þig í honum já og þú þurftir að fá samþykkt leyfi barna hans og þinna nýju systkina að fá að bera þitt lífssýni saman við hans hvernig tóku þau þér þau tóku mér bara ofboðslega vel ég bara

yndisleg af því margir fara í vörn og óttast að mögulega sé viðkomandi að ásælast arf eða eða eitthvað eða kann að þykja þetta bara óþægilegt ég get alveg skilið upp að vissu marki að einhverjum finnist þetta óþægilegt eða eitthvað en þau hafa verið bara yndisleg en hvernig tilfinning var það að þú ert búin að leita að föður þínum í tuttugu ár og þegar þú færð að vita hver hann var í fyrra þá er hann búinn að vera látinn í þrjú ár já hann var lifandi þennan tíma sem þú varst að leita hefur það ekkert svona jú ég hef svo sem ekki leyft mér rosalega mikið að fara þangað að hafa svona rétt misst af honum Samband ykkar þitt við móður þína það hefur ekki verið gott síðustu ár átta að ég kaus að vera ekki í sambandi við mömmu og Svein og hún hefur ekki liðsinnt þér nei mamma hefur ekkert hjálpað mér í þessu

held bara í rauninni

bara skömmin hennar mömmu já við sjáum bara árið tvö þúsund og

þar eru konur að skila skömminni sem hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni og nauðgunum samanber metoo byltingin konur sem sváfu hjá utan hjónabands eða sváfu hjá giftum mönnum og eignuðust börn með þeim þeim var útskúfað þær voru niðurlægðar nítján hundruð

nítján hundruð sextíu og fimm þetta allt annar tíðarandi og ég meina þetta var getur verið að mamma þín sé að bera þann kross eflaust að hluta til sko og eins og ég segi skömmin einhvern vegin

að vera ekki í sambandi við þennan mann en verða ólétt eftir hann ég held að það sé skömmin hennar mömmu hefur þú fundið til einhvers konar skammar nei ég skammast mín ekki neitt sko ég held ég hafi reynt að

væntanlega farið í gegnum margt þennan tíma hvað hefur verið svona erfiðast þessi mælikvarði hvað er erfiðast hann er mjög skrítinn en svona það sem

hefur tekið mest á mig er í raun bara blekkingin við Gunna og fjölskylduna mér finnst það svakalegt þú varst einhvern vegin búin að taka því að hann væri faðir þinn já og þau mér

mér finnst blekkiningog á vissum tímapunkti þá fannst mér ég bera hluta af því þetta var um mig en ég geri það ekki í dag og þú gerðir í raun og veru ekki sömu mistök með með Eirík fórst í gegnum prófið fyrst til þess að fá ekki þetta högg nei ég var ekki til í annað svona Gunnar hafi aldrei jafnað sig eftir þetta í raun og veru nei ekki eftir því sem þau segja mér systkinin þetta tók rosalega á Gunnar

mig miklu lengur heldur en ég hann hann þekkti mig í þrjátíu og eitt ár en ég þekkti hann ekki nema í nokkur sko en þetta er búið að vera langt

og strangt ferli í raun og veru þú ert búin að ganga í gegnum tvö dómsmál þú hefur þurft að affeðra þig fyrir dómi og höfða mál gegn móður þinni og stjúpföður og svo hefur þurft að höfða svona staðfestingarmál til að geta borið rétt eftirnafn gegn þínum nýju systkinum sem eru fimm talsins fyrir utan það hefur þú farið í fimm lífssýnapróf og greitt þrjá þeirra úr eigin vasa og það er ekkert smáræði sem eitt flókin ganga já mér finnst kerfið náttúrulega bara með ólíkindum að þú þurfir að höfða dómsmál sem tekur allan þennan tíma sem það gerir og í mínu tilfelli tók þetta ár og og þessi gjörningur að þurfa að stefna nýjum systkinum þínum eða

stefna tilvonandi föður þínum þetta er þetta er mjög ljótt orð stefna og við hljótum að geta gert þetta og gera þetta líka einfaldara og líka þannig að við börnin berum ekki kostnaðinn eins og ég gerði með þessar þrjár d n a prufur en þér fannst þú ekki geta haldið áfram án þess að

komast að þessu nei aldrei ég hefði aldrei þetta var það sem ég þurfti en þetta er án efa erfitt fyrir þig

erfitt fyrir móður þína geri ég ráð fyrir og fjölskyldu þína að þú sért að tala svona opinskátt um það en af hverju ertu að því af hverju ertu hér í kvöld fyrst og fremst af því er ég loksins orðin dóttir og mér finnst það náttúrulega æði

verið bara Benedikta Eik í öllum skilríkjum já ég hef alltaf komist upp með að vera bara Benedikta Eik en nú er ég dóttir

er ég Benedikta Eik Eiríksdóttir og það er allt löglegt og svo er líka bara

sem standa í svona og þú veist aldrei hvenær þú færð svarið þyrfti það að vera

einfaldara ferli til

náttúrulega bara fyrir okkur börnin alveg sama hversu gömul við erum það mætti einfalda

það þvílíkt mjög ósanngjarnt að við börnin þurfum að bera kostnaðinn af að finna út úr því hverra manna við erum það er náttúrulega með ólíkindum og erfitt eins og ég segi þessi dómsmál þetta fer ekkert vel í marga að þurfa að stefna þeim fyrir dóm er mjög viðkvæmt mál hjá mörgum já en ég hef verið mjög heppin með mín nýju systkini og mína nánustu

tekið mér rosalega vel þannig þú finnur þú finnur til friðar núna í eigin skinni alveg

friður í hjartanu og bara Jess ég náði þessu ánægð með skýjunum

gott kvöld andlit úr fókus sundlaugagestir með dýragrímur og listamenn eftir máli eru meðal þess sem ber fyrir augu í nýrri bók ljósmyndarans Jónatans Grétarssonar

sýnir hann verk sín í eigin stúdíói í Kópavogi en er ætlað ungum og efnilegum listamönnum Guðrún Sóley heimsótti stúdíó Jónatans viðfangsefnið eru listamenn

svona níutíu og fimm prósent listamenn bókin ber heitið númer þriðja og er kaflaskipt eftir

þemum hvert þema hefur skýr sérkenni serían sem ég byrjaði á tvö þúsund og

þrettán heitir

myndir af viðfangsefninu en veggurinn iðulega í fókus þar sem ég er aðeins að kafa inn í augun á fólki það kemur einhver ára

yfir myndina og yfir augun eins og maður komist eitthvað inn fyrir en svo er það bara þess sem horfir hvort hann upplifi það svo eru þarna myndir líka af listamönnum í fullri stærð já það er sem sagt sería sem heitir

skella bara einfaldlega málbandi á vegginn til þess að sýna listamanninn í sinni stærð og hæð og lengd og breidd og skemmtilegt viðfangsefni því að mynda fólk í fullri stærð það veldur oft ákveðnu óöryggi í hvernig stöðu þú átt að vera þú ert ekkert að hugsa um einhvern ákveðinn líkamshluta heldur ertu að hugsa um alla ímyndina það er mjög skemmtilegt að vinna með því en þetta eru náttúrulega flestir mjög miklir karakterar með skemmtilega ímynd sem sker sig kannski svolitið úr er

fólki á sundfötum með svona

fer í sund nokkrum sinnum í viku og þegar að vinna að bókinni þá fékk ég þessa hugmynd að það væri gaman að mynda fólkið sem ég

að spjalla við í pottinum sem eru yfirleitt eldri borgarar lífið og tilveruna þá spurði ég að því einn daginn hvort þau væru ekki til í að koma í myndatöku eftir viku og

á bakkanum með grímur og það voru allir til í

kannski búinn að hugsa um að mynda einhvern aðila í tvö það er líka svo gaman að fá tækifæri til að kynnast fólki sem er með sína ímynd og sem er með einhvers konar lífsmottó eða lífsskoðanir á hreinu

sýnir líka svo ólíka framkomu einstaklinga og ólíka hugsun

frá tvítugu og

og allir með ólíka lífssýn og skoðanir á lífinu þannig að maður reynir svolítið

fólkinu sem er hjá manni eftir að maður er búinn að upplifa það yfir kaffibollanum eða yfir spjalli Jónatan hefur einnig reynt fyrir sér í gerð tónlistarmyndbanda en hann nálgast þá smíði eins og

yfirleitt svokölluð

þar sem aftur á móti ég reyni að fanga karakterinn og ég lýsi og ég geri allt sjálfur vinn iðulega maður á mann ekki

með mér af því að mér finnst ég komast nær manneskjunni þannig og fá